Ang'alali kalenjin, ako kalenjin ki kineto ko kokutit ap mama, amu king'a ko ng'olyot ap kaa ko kineto mama, kutit ap ap mama, ako notok ko netai inae, inai ii- i- ing'alal. korok ng'itar ing'alali notok iwe kenetin chepo sukul anyun, lakini ne tai ko kuit ap kaa ne sapos ke nae, amu much kemwaun kiy nepo kaa ameng'en, ameng'en kei kemwa ke- kelechin ng'alal ing' kutiit ake si- siyae simwachi chito nemoing'en amu mi piik chemaing'en ng'alyot ake, kutiit ake, kotaret ii- inete ko uu atkomye ng'alek ap kapatishet, ineteen piik che wakulima, chi maing'en ko ng'alal kiswaili ii- i- inetee eng' kolenjin, ak koraa ineet iparchi kole kipendi kouni ak- kuni ak kuni.